नुम्थन्ग् मुन्बिसे गुबुन् गुबुन् रुकुम्नि खप् <hesitation> सकोन्सिकुन् कलम्ग्र बेसत् फुर् बहयु। नुम्थन्ग् मकसिकु परिलेइ कलम्न्गु हगन् नम। सरसन्स्र सकोन्सिकुन् कलम्ग्र बेसत् फुर् गस् त्रेबु <hesitation> थन्ग्सिनि किग क्लिनर्, ग्लस् क्लिनर्, <hesitation> दिसिन्पेक्, होरोल् क्लिनर् अरो, बत्रुम् क्लिनदुन्ग्। मुन्प्रम् क्रोपु एति बि बिकुन्ग् एब हब फुर् नि थकय् दिजैन् कलम् न जदु।